Raha ny fagniriko aloha alekoleko mianatra mihira e, satria mitendry zegny agnie afaka hianarana fô après anao kaofa mahay mihira fô maro be ny ôlo mahe mitendry tsy mahay mihira fo misy ndreky ny ôlo mahay mihira tsy mahay mitendry fa fo matetiky izy raha aroy miaraka satria matoa anao mahe mihira zegny mahe mitendry fô fô ny tegna tsara alohany alekoleko mianatra mihira après anao vô mianatra mitendry.